Mboshe thamara nitifunza ibhikia mringa halafu itirika tiikae handu haghire mshe thinakabhwa ni mbari thana, lakini thianiksi msheni sana, kwarima ithutunzza ubhikie mrinja mara kwa mara na <hesitation> thinaighiwa ni bhanyama bhakyaira ovyoovyo kwaima ithituunza kwa muda mrefu kidogo mpaka thifikie ilighwa, lakini kurabhikirie minja thauma. Henaiko uninamna yefutha mbigha tha mara.